ഏഥേ ഭന്ഗ്ലദേശ അദ് ദേശ ദാഹര പദ്ധതി। വേകേ ഭാതിയക് പുനുന്ദന്ദ അക്ലേന ഇതേ മസ്യ। മസ്യ പനദ മീനേ ബുക ഭാരത ഭാരത। പനദ അരി അവിനിതുക ദാര് ദാര് പന്ദ ബേല്ലുലി। മസല സ്വദയ്നുമത അഗ്ലി ജാസ്തി യുജ്മന്പിദ। അദിഗ മസല പദ്ധരത ജസി പന്പുനുന്ദന്ദ। ഔ ഭാരത അരതേ സപ്ലയ പുനുന്ദു അരില। സുമര ഭാരത അരതേ സപ്ലയ പുനുന്ദു ഭുക। നോര്മലത അക്ലേദ ഇതൌ അക്ലേന ആഹര പദ്ധതി। ഇല ബുക ഭാരത ദാഹര പദ്ധതി പകിസ്തനത। ആഹര പദ്ധതി നോര്മലത അക്ലേന സമേ ഏ പുനു। അക്ലേദ ഇതേ ഥിന്പിരേ ഐനേ ഇന്കലല കേല ഉന്ജേ। സമേ ഇതേമ് ഏ പുനു അക്ലേന ലി പുന ഉന്ജേ ഫമോഉസ് ഇതേ। ഇതേമ് ധഹുധരമത പന്പുനുന്ദന്ദ പത്തുരി അവന്ജേ। ദിശ് അവന്ജേ ഇതേമ് ബുക ഗജരികേ ഹല്വ ബഗരികേ। കിഛുദി ഉന്ദു മോഹ്സര ബുക ദാലിമ്ബേ ബല്സേ। യുജ്മന്തദ ഉന്ജേ മനപുന ഥിന്ദി ഭുക ഥിന്ദി। മീതൈ മത ജസി പുനു സ്വീത് ഇതേമു മത അക്ലേന। ഇതേ ജസി പുനു ഭുക നനുജ ഇതേമുല ജസ്തി യേദ്ദ। തമസ കുരിഥ തമസ കോരി ഐനേ മത അക്ലേ ജസ്തി।